aku eme flu ko meki aku, aku danong du one beo aku, aku laseng pake obat musi beo ket, ai mena kawe apotek one. Obat musi beo ata laseng pake daku ca lia, wunis, laja, saung berit. Cara pande'n lia ho ga ite olong cuci di olong wasa, poli hitu ga mai lite gah parut lia ho bo. Poli parut, poli hitu ga teneng lite wae'n pande kolang. Eme kolang wae ho ga mai ite gah na one lia hot poli parut hio bo. Lia ho bo harus na one mai gelas agu na'a gola cekoe'n boto mas bail. Eme poli na lia agu wae kolang hitu bo ga, ite langsung putar lite. Eme toe ma mempan pake lia hitu ite nganseng pake saung berit. Saung berit ho ga olong emi di lite one baba ko musi mai mbaru. Biasa'd de ise todo musi mai mbaru. Emi lite saung berit ho emi sua'n ko emi telu'n ne. Saung berit ho emong koe pande'n ne hia na ket one gelas poli hitu ga emi wae kolang na, toe ma perlu na apa apa'n kole. Poli hitu ga pande ces cekoen, eme rasa rasa ces lite ga hitu langsung inung. Hitu selama one beo danong du flu agu meki daku. Selama ce ho aku ga aku toe ma pake obat musi beo hitu ga, ai ce ho mena kawe'd de. Ce ho aku ga eme meki agu flu ket ngo one apotik ngo weli obat, weli obat daku biasa'n ne eme meki weli sirop. Eme toe ma mempan pake sirop hitu ga ngo kole one apotik ngo weli obat hot toe sirop, misal ne obat sot pil sio ai ce ho mena de kawe'n obat musi beo menurut aku'n eme nggo lebi mujarab pake obat pake obat hot musi beo, ai hitu. Gelang kole apa'n ne ina ne, agu eme flu ite asi rongko, asi inung, asi inung kopi agu do do hang ute hot segar keta.